Mbẽẽ wa fii kɔn ne, ba taa. m̃ ibi mããn wa ne ba ɔ̃n. Sor baa meh mue si dɛdɛɛn biradẽẽ ã, ãdõõ kɔ baa sua meh lõõ kẽre ba m zoigea nɔɔ dee, ba kia na ghe sah me y meh ep dõõ ãya, ba kia nee meh yii lõõ, meh bian nee bii, meh bian nee bii, meh bian nee bii, mmeh sor mkpõ nee waa tɛa-loo, ba obea nee si ka kii tɔ. So zii kanu mbẽẽ mue lõ Dɔɔna kanu é mmue na ghe é msua kɔ ba sua loo pya ye te-ẽrẽ é nyo-wo nama. Ãlu nu ba kɔ mue-ue neh é sor pya ɔrɔh ye ããra kia sah ãdã. Ba dãp wii kpãn ãmã ã now, ba dáp wii kpãn, adãn sah tɔn nɔɔ ãtããn é kẽ ba gbi tẽn kɔ ã kia dõ. Ló ba naa lõ ã naa gbi ãtɔ̃n nɔɔ atããn ba su wa kereteh é ãwã le bah ãmã sah ye su zii-ma ã tɔɔn nɔɔ atããn kẽ ba gbitén kɔ ãlɔ̃ɔn nɔɔ atããn do. Ba ããra ye ããn yima zii ké wii lé za yima zii, ã bẽẽ taa ebieh, ã bẽẽ taa ebieh Dɔɔnaa si dẽẽ mmue kɔ meh nama su sua lõõ pya ye te-ẽrẽ, abara ba tɔɔn lõõ lõ nama, ba naa ãã dẽẽ sah yããna wa nu ayàà é akpalõõ wa. Ba bia lõõ zii ka beh-lõõ ãmã sah bẽẽ yàà. Tematõõ lõ beh-oo ã, ãdõõ kɔ lɔ̃ nama meh á sua lõõ pya ãã ye tɔɔn lõõ. Ã ẽrẽ naghe kpãn é ba ye wii-na-ghe ne sah lõ ẽẽ bẽẽ bɛɛ-a bẽẽ ã lela, ba lelebee sah kii kẽn baa bẽẽ kii é dõõdo pya ba ye lẽloo. Zii kanu é mmue na ghe lõ, é nɔ wó nama ãmã.